Preferiscio tegnîme in forma inte di atri mòddi, anche perché "allenâme" no capiscio pe cöse, miga son un atleta; a-o mascimo me tëgno in forma. E preferiscio fâlo con di travaggi in giardin eccetera, corrindo, röbe coscì.